ولو اني ما عندي جلب بس اعتقد الجلاب يحتاجون من نص ساعة الى ساعتين ونص هيجي انه يتمشون يمشوهم بره ببارك بشي